“विश्वास” शब्दकि बारेम सोचके मिर दिमागमे सबसे पहिले दुसरेसँगकि सच्चो सम्बन्धकि आधार आत हए । विश्वाससे हम औरे सँग विचार, भावना और भविष्यकि ताहिँ आशा धरन सकत हएँ । जा एक प्रकारकि मानसिक सुरक्षा और स्थिरता हए, जो हमके औरे सँग खुल्ला और इमादारिपूर्वक व्यवहार करन प्रेरित करत हए । विश्वासके दुई तरिकासे विचार करन सकत हएँ, पहिलि अपनासँग विश्वास, जो हमके अपन लक्ष्यमे सुध ठाडो रहन और चुनौतीन्के सामना करन साहस देत हए । दुसरो औरेसँगकि विश्वास, जो हमर सम्बन्धनके सशक्तिकरण करत हए । जब हम दुसरेके विश्वास करत हएँ, हम उइसो सम्बन्धकि निर्माण करत हएँ जौनमे दायित्व, समझ और पारदर्शिता होत हए । विश्वास हमके एक दुसरेप्रति सम्मान और समझ देत हए और जा हमर जीवनके सरल और समृद्ध बनात हए ।